Pos augua calienti i xabón i un cepillu huerti pa refregal tola fusca. Endispués un enxuagón güenu i a secal al sol.